سبت وحد, واحد ما أحس- مأحسنش من إنه يقعد سبت وحد مرتاح, نهار السبت هذيكا يخرج مع العائلا, ولا مع الصحاب, ونهار الاحد يعديه نهار كامل في الدار, ما يخرجش منها, يعمل فيه اللي, اللي جمعا كاملا, ما نها ذا بيعملوا في الدار, حركا تطيب, اللي هوا, وهوا حتى نهار الاثنين, ماذا بيه الواحد راه تكون عطلا, الله غالب.